Mme sughuren igaghi iganne ishi abana-baní abbe irai nne aria. abe akune ke ijagha aguba asuno oven wor erebe ke îkpaha. iche. iche esen enwe ari-vuck mme nneyene. ari vuck îme nne. ari vuck mme nne sughuren. igagha abani ímag îyebe. îrem abbe idoboro nna guma ke abbani. esene wor ni rem utu-tu-ewe jeni ame mme oku-ku-hu ke ìnon. ifai aregama ìfai aregama. aregama orie-okay mme ededane ame. nne amme yoro-okay ewe onod ushi ame nni nnìgaha ikpi. and íkpi ishi eui-vai <hesitation> nni dibi-dibe ju onor ugubu iyene. ichi abanna bani wor ren idem mma igwe mme kubor nni shiga. udume usune ushi wey udumo eshi so ame gba mvuck mme nse ke otu esene wey igwaha nni doboro ke abanni. nwe egbi îganne yene ame mme ori-okay igbad ushi ame echi gad mme umang ushi ke nteshe mme ushi wor íma edubor. ye wor aje îgaha igaha oku-ku Amega ishi ke evi-vai nni ku ke egwame, ifu oyina ifugha, den ishi abani eweh kume, nwe kubo nnishi ke oyina, ivere iti ko ivere iko so irem anor ayen avu, avu nne mme ayerk esen ke ntack ha eh ishi agba-bani iket ke eyen ise, ikube igon ke wor igon nye nne ayanor, nne adim evack nni reme ke igwere ke ntack, ye ntack abe ovuck nne yene igam-iyon, ke wor abe avuck nne yene igam, igam-iyon ke adan-dane ame abbe ateh yene anor amang uyen abbe amang ase ke ame ikube egon-gon abe atte yen ovini ukamo ushi inuck, igwe because oryon ewe, oyon ewe imang ije anor ke usor ntack ori-okay nge ishi oven ye ke abani ari ivuck mme ise ke otu asen wor ite nni-rai, nni rai ke abani ama-mme okokuhu onor igaha onor mma nni gaha ivuck onor, wan wor sana onor iyon nne okokuhu beje igaha nne yene nyon agam abbe adoh-wor atte awor narai igbe irai? Awor avenema okokuhu asene wu gaha nne yene iti irai nni rai ke abani ari teneme gaja ari teneme evort. Evort ewe erai ke abeni eraí. iuu ke abani abani igbad ushi oh kpor-kpork uju usay ke omor amme ke ntack evi-vai abe atte aduck nniyen. abbe asotte educk ke evi-vai nnuyen irem sen ame ishi ke evi-vai educk iyene ke ka-ke orock. anor gaje auuck nne yene awor ayene. awor ayeni mme oven igbi. írem mma ke evi-vai onor ugari mme. ugameh wor abbe ador wor atte mmang uba agbob mme usoh. ye anor wen mme usoh uyene. abbe auume ase ke ayack esen and erem. erem. erem eche esen eme uket ke abaní. íket kee abani. ke abani. abe oyina ke evivai nna gwan achiga. iwe sa aje ndege îuug mbere-mbere ari-shineh ineghe. bene igama gba iyoni wídahe mme abe agam gba esen uwídahe ígane yene educk ke abani nníchiga. mme wor ari-chini gajee ínep-ínep and gbe esen ewe nŝoho aje esen ua usoho nje ame gha-aje agagana ari îreme ke esug nne ghahe esen enh oven equare iye anor. anor mme dene amah we íme ke obí-ama evort ededa onor nne guhore anor achime abe atte yene ishi mma obu Yene idughu nge idughu omor ye inuck, yene amang mme onor aje aja duck yene niduck omor ushike ugbi ame ure, yene ushu bu and asene ewe weh nsoghi mme ame abhe auuck mme nneyene mme esene ewuwun ushi-ame ishime ke abani ishi evi-via mme esen ayen anor avuck mme nneyen ayene mme ke evi-vai yeni ayeni eyerk oven ereme adan-dan onor agba adum-me-adom nne eh, nne eh ori-okay imegha adan-adan inuck mme onor ke ren and igam ike wu inuck mme onor iwani nni nne ja ayen onor nwe yen urugbahe akwa-kwa isu mme esen aka eyen, ivanne mme aye egwort, iku ke egwort ke adan igbon awi ku ye ke-ke egwort ke adan igbon kpa ude kpa iueghere, ishi gba oyina ayen-mme nne-nne ori-okay adan adan onor adimi itene atte mme iya-iya but iya ichi megba ori-okay enwe amaye ke okuku ewe mme obio-onor ure mme ren ku abani utte ame urem oven gba uku-bu gba agon-goni igo, ukberi ivuma obio-onor enwe ayanor udume igon unu abhe atte ye onor nyor ni mme reme ke ere-ram, gbe sani onor iyoni eshi Ntack ha gba nge sughuren ugam isack esene egwort ewe mme gba ngu isacki, isacki esene eren, etu rem anor ayen adah-dam ame abha amang awu wem amang aje avani ke abha amangi aje avani ke ame, irem imangha eyerk egwon iki yebeh bah igaha eyerk egwon abba tene mme eyeah, eh utu abbe nna ere irem esene ebi etat mmesughodey mme asue wey anim nga nshini, mme adan-dan onor ashin nne mme esene wu iket-uket ke abani evi-vai abbe ashinege tum-tum wu ikpere ke busi wu iganne inuck inuck inuck mme onor ke ren isagha eshi eford mme ame eford <hesitation> oku-ku abbe beh meg esene egwort, abbe beh anug sai egwort urem onor uyenbeh tum-tum, mme aje oven aje aduma ke ame, igaha onor mbe nna ashime abbe aduck gi omor amang aven, amang afene abbe amang arem ushi, nyameh nne uka-ku ewe onor nne anim mfait nyene kubo onor ushi mme oh amaga iwona dene mme ayene mme ire quere ke nsort ama, mme iki irem-me-nne ke eku, meme-uku rume meh ke abani ivere mme ke otu arime ashi otu gbaja usa negge ke eyen ren, iku sagha igon, anor amag ise adopbi mme, mme ntack abbe avuck mme nne esen abani. Anim ngam gba agun-gu-ora, nge ngane, nga anor atte yene mme esen ke ntack ha gughuren iye abani je onor amang adoboro igwaha, irem adan-den esene nne amang adoboro igwaha, ishi abani abani adan-dani esene nni dai, mme ase mme egwort egbu ayen mme ikere irai but ayime ka-ewe ishi abani-abani irai igam, ikuno ke isanna mme ke otu-areme ke otu so anor ken neye wor ire rem wi-wi-wi irege irem oven ibimi ame mme esene esene esene mme ordum evai, mme esene ewu-wona iyai onor, edun-dan onor mme nna ashi, nne anim nge wey ndiki sorock toy ke mmara mme ke ama nse irene-mma iquere mmeba nshi ago mme gba ren agim ikuba